E ɗum innii South Korea kam, huunde feere nder finatawaaji maɓɓe, kanjum woni Jiyong. Jiyong ɗo waɗi influencing finatawaaji maɓɓe nder wakkati ɓe kawrata, wakkati ɓe ŋgatta wonde huunde feere, wakkati ɓe ŋgatta jahaangal, wakkati ɓe njoɗi non pat.